Uchitun ki kiwotoch kimen ti men kimentajoo' tulakal a' noolajoo', noloo' tumentajoo' uyotoch ete tulakal b'a'ax che' ete xa'an tumentajoo' uyotoch, b'aje'laj ma' ma'an ma'an xa'an, ma'an che', tulakal b'a'ax yan ma'an tulakal yanäjij uchitun, mentäkej b'aje'laj jach jach ko'oj ki'-ki'otoch ma' b'ix uchij, uchij ma' chen b'el kika'aj kixot'o' che' ti tulakal ich k'aax kitasik kimentik tulakal u- unochil kito kito kiyotoch ti to'on b'aje de ay tulakal b'a'ax ti kitz'ik che' jo'mij tulakal a' che'ej b'el ki tz'aj luk' ti'ij ki tulakal b'el kika'aj inmentej tulakal che' ma'an ya ma' tan kiwilik yan ya- yan luk' ti'ij.